Tunde ema si we aŋgɔm nu onum sa maat ma nu ende ema si kpaa enje ma kete ma kpaa egya ema sin ne efari shine ema son kpiwu abɔk ma suŋ odyɔn afaŋ ma kona ni ende sa jama eŋu ma sn show kete ele ne ambɔ mbɔnɔ a kpo sha bawe ma gan embe ne egei ba ende kowe sa bwoma ne kuma sa yen ma we ni eti eda su sa neke ma ema kona ni nu ko dɔɔ ema soon ma je ma gema a ambe ada ma ema ekpasu se mbe toh ele fa owe num ayika aŋgom ema zoi egya ema gape aweci ende masi gape awɛci ma sun ma je dɔɔ agaje ma masi dɔɔ agaje ma ovuve na se agaje ma ayika ma aŋgom ma sun maje goi egya mbi gya na agaje mbi gya mbi gya mbi gya ende ema si kpaa enje maa ekɔ ma gya embi efwa na agaje ma a yike ma aŋgom ema ma ema kin we aŋgɔm. Ai ende odyɔŋ afaŋ sa shaŋ ama enje nje ma sake ma je ma suŋ odyɔŋ afaŋ ma suŋ adida ma teke adida ende musu ese ma ema ba ele kete ele ne okpe eda ndɔɔ ma gyɛp ende musu se ema ndɔɔ ma gyɛp ende musu se ema ba ma gyɛp oke eda musake se ema ba ndɔɔ so da ema ma ema we aŋgom ema si we ambe sawe ni eŋu ende ema sin kpaa anje ema ko ende masi sin kpaa anje ma ma si fira ba ma si fwa aga so shaŋ ma gboŋa antɔi anit ba mbi si we a cara na anit kuma be si je gyɛp ogya su ba amfibi ba ema suŋ mi atɔmbɔ ema ende emi enje mi ma suŋ mi ba ovɛ afira ba avɛ gboŋa anti ba avɛ egei ba kuma ker mije ŋai aga mi sa we na amfibi ba kuma amɛk efai kuma emi sa nyi fai ba a ba nee amu nu da dama ovɛ amfini avɛ musu fai amfibi ba hari ovɛ oba karasa a ba war na mu anit a ba yamu a ze vuvɛ na haba atɔmbɔ ma ena suŋ ende masin kpaa enje ema ma gyɛp ko oŋyɛ ma na kpaa ndɔɔ so da embi ma mbi we aŋgɔm mbi gike ko oŋye odɔɔ ekatara.